<hesitation> esie muvukofu vwange mno, ndachama mpira isaiindi vethukhulu, nivakhanjongia nende luoka vavethangamo oluoka lungi. Nendulao, nemala thiakho endolakholo mpira, ndachamakho mpira kwenzithanga khulolakho, alafu isaindi kama wa vakofu vavuthirangano khumalanga <hesitation> khunywakho crom kidogo <noise> nikhuvutha nikhushangilia itimu yakhuva nikhuchamire. <hesitation> phialo fweruanyi, mpira kwandachama ni chelsea <laughs> ni chelsea damu <laughs> ndachama sana nikukhulikho empaka thie endolakho. <hesitation> ethia ndolakho nembutha nende vashiange. Ata mungolove ndakhavakhoyo ni khungwakho a quarter nikhulola mpira <noise> <hesitation> ndachama mpira nishindu shindachama sana.